Ujun ñanuu tumena men nduan enan nguetuu, yungadea namendoté, nganunka un ndenamen nandenti kué, ho yió una forma, ujun ndekumena men meyo'ó nimi yuku nravi, kué yo'ó meni yuku nravii kuu eya'a nguen, ñañanche ken ngu pareja nun ngue ñee kenranta adexe niken nundiojan há kuenta vexando cuenta cuenta ley cuenta civil ña'a nadame'é.